Inamna au <hesitation> inzila ya kutunza iweni nanyi zsha mafwa inkala chono neikaili ntu muyumda mrefu mfano ndinumira msaru tukasolela msalu mtwa solela msalu utwanika nditwa nika pano twawola wanda kwanza chila umi ningoka kwaile utwa nika nitwa lola uma ningo utu mtola mmsaluia utwa mtelanda mmlika softi amnika softi twaika utwa mwifazi mahali pano patangeka paapa paleke unoneke pano pasim unyevu unyevu wonsi uwaili inchetu tucha tutumia na kwa baadae ivo ili iyoili inzila ya kuifadhi injizshama ziya ziye ziyamafua zita chonoo neka